كنتو غاح ادخل كورسات أكثغ وغاح اتعلم غيغ اشياء بنفس الوقت الي كنتو اداوم بينو مدرسي او كلية كنتو غاح اقرا كتب أكثغ واحاول اتعلم كثيغ أشياء لان احس <hesitation> على غفلي انو انا ضيعتو وقت كثيغ وما تعلمتو اشياء وما طلعتو بكثيغ خبرات او شي